أكثر شي غريب صار لي في حياتي إن هو في مرة كنت جالسة آكل عادي والأكل جدامي ومرة واحدة كان الأكل عبارة عن فراخ مجلية وكدة دجاج مجلي يعني، في مرة لجيت قطعة من الدجاج طارت كدة وطلعت راحت جنبي! مرة واحدة كدة لوحدها طبعًا هذا كان شي غريب بالنسبي لي وكمان مخيف.